Igny zany samby ame tanzonin'azy, satria misy olo zany izy raiky avao e mipetraky amignao, sy mana-nama izy, mitady biby ho tezaigny fa la ohatry ka hoe iaho manokagny sy de tiako loatry e mitezateza biby io satria maloto izy, izy lasteo koa manarakaraky anao itady hanigny, sy efako aby io magnaraky an'io.